Kalau kite sih, hewan yang pintar, kucing. Kite kan di rumah kan punya kucing. Namanye cimo, kucingnye. Dia pintar banget lari. Kencang banget lompat lompat banget. Dan pintarnya yang lain lagi, dia kalau di loteng kan ada debak-debak-debak-debak. Tu die matanya melotot yang nyari ke nih. Eh pas tu tikus jatuh. eh langsung ditetup ame kucing kite tu ngerti banget tu kite kucing ntar kalau kite duduknya kite panggil cimo-cimo udah nyendir aja kite ngerti banget udah selelekan aja kalau kite memanggil dia sekali sekali dimanggil aja dia selelekan aja ngerti nah lagi juga kalau ini kucing tu kalau cecurut tuh nggak umpan tuh masuk ke dari luar ini cecurut masuk ke rumah di uber-uber kalau belum kena belum berhenti die nyari-nyari ke curut, tuh.